Tusakɛ kɛ mɛɛ, a lɔ baawua a fɛla niiɛ, hihi anuiya nu sɔ mɔɛ sɔ wa kɛ andai fɛɛe hihi anui yɛi sɔ wa kɛ, ŋdɔ ɛɛh. andai fɛɛe anui yɛi sɔ wa kɛ. anui yɛi sɔ i kuunyɛ wa ma. kɛndɛ feŋ bihi nunu, anda mɔ kɛndɛ kuunye sɔ. hihi tee gbi, tee gbi i bɛ taana anu mai, i kuunyɛ mɛnu ai to wa kɛ anu sunŋɛɔ, bɛimaa, i wa mu i bɛ taana anu bina, i taa anu la, komua anui lɔnfey lɔn. i taanua piiyɛɔ, a bɔɔ bɛ nu, i taana wa i pii mɛnu, kai, i taa anu bɛ tonaa kan mu i taa pii bihi la i yaa bee anu ye. anu yaa lɔ. anui yɛi sɔna a bihi wa ma bɛimaa, tec gbi tee gbi anu bɛ i fɛɛna. tee gbi zi i lɔbeŋ mɛɛ lɔɔ mu i bɛ anu kuma fɛɛna. ko bɔa komu tee tee mu wae ngee mɔ mande wae ngee i ka na nu, anu mai sɔe a bɔɔ bɛ nu anu kpiiyai ma. anui ko nyaama ma i ya, i bɛɛ ya bɔe nu julɔ fɔ ya kɛndɛ fen bihi nunu fɛɛe kan, i bee taa nu. ko bihi wa komu mɔ munu kɛ anu bɛ kɛndɛ fen bihi nunu kuma fɛɛna. anu bɔɔnu koa bɛ anu yaa kɛ. Koumu kendɛ fey nunu anui yaa sɔ koa bihi ma. abɔɔ nu bɛ nu bɔɔ woi, hihi anu woa kɛndɛ feŋ bihi nunu anui taa nu tina, anifen wa kpasi, anu kuyɛ waegee mu. kuyɛ lɛ, bɔɔ, ai to kɛndɛ feŋ bihi nunu tooɔ. kɛ i wamu wae i bɛ anu kuma fɛɛna, yaa feŋ bihi kpasie lɔɔ, ɔɔ komu i yaa fɔ anui na i tina, yaa fɔe lɔɔ. anu bɛ guuna i tina baawaa kɛ niiɛ, bɛimaa kɛndɛ feŋ fɛla bihi nunu. anui to sanjaaɔ mu filaanu. nui to sanjaaɔ. zi saamaa kpɛe kpaŋmu mɔ munu kɛ anu bɛ kɛndɛ feŋ bihi nunu sɔna, anu bee anu tonaa lɔɔ wa anu kunma, lɛi mu wuuyɛ bɛ. i wuuyɛ kɔ, i maa kɔ, saama kpɛe, ai sɔɔma na wa ai taa aiyaa laa lɔŋfen kpao. tiyɛɛ i yaa kɔ, i maa kɔ, saamaa kpɛlee ai taana wa aiya laa lɔnfeŋɛ kpoao. kɛ baawaa waegee, yaa kiiyee, hihi i maa fue, i to taa la kɛmu ai to lɔnfen lɔn, a bee lɔn fen fɛɛya ai to a lɔŋ kɛmu niiɛ pɛɛ bɛ. komu niiyɛ waegee i yaa kilinaa, kan amu pii bee nu ai to a lɔŋ. kpaŋ mu lɔɔ i taa i yaa fue, i taa la kaamu piiyɛ bɛ komu ai taa aiya ta lɔnfeŋɛ lɔn. ŋbɛŋ anu ta lɔnfeŋɛ mɛnu kɛ anui yaa lɔn, piiyɛ. Anua nu waegee anu ta lɔnfeŋɛ mɛnu kɛ kambaa bee anu yee. komu anui bɔ a lɔnda, anu bee lɔnfeŋ mande lɔn. ai fɔɔ jambaa ma. Jambaa nu- anu ta lɔnfeŋɛ nu mɛnu kɛ anui yaa lɔn. ya tiyee a bihi mana anu ye teegbi, teegbi, teegbi, anui yɛi sɔna wa bɛɛna anu yɛi sɔna wa. anui fee pon anu yaa sɔa, a kɛɛ i wa mu i bɛ anu kuma fɛɛna, i bɛ nana, anu guuwa wae i tina lɛi mu wuuyuɛ wae, ai fɛɛe, ai guuna wa i tina ai sɔaŋ sɔaŋda i ma aiyɛ mai nu saa saa la, ai koaa nu saa saa la i mai, anua nu wae anu bee a ma kɛnu. kɛ anu yaa sɔa kɛ i wa mu i bɛ anu sɔna. i wa bɛ nana. anu yaa sɔa hihi pɛɛ i taa i sɔa anu mai, anu bee ko nyaama maaya, anui tɔmbɔɛ kɛa i la hihi pɛɛ i tɔmbɔɛ kɛna, anu la, anu bee ko nyaamaaya, bɛimaa anda i sɔkɛ i wa bɛ anu sɔna, i wa bɛ anu kɔna, i wa bɛ anu sɔna, anui lɔnfeŋɛ lɔn. Kobihi waa komu ŋnaa fɔ kɛndɛ feŋɛ nu waegee, i kuunŋɛ lɔ i kuunyɛɛ ai to wa kɛ anu sunŋɛ lɔ. mo kɛndɛ kuunyɛɛ to wa kɛ kɛndɛ feŋ nu sunŋɛ lɔ. hihi i wa bɛ anu sɔna ko bihi wa konu wuuyɛ waengee, komu i senje tee i bɛ kaana mɔ ja kuuwɔ, ama wuuyɛ bɛ ŋu ai nana wa aiyɛ i mai kuunƴɛ kɛ. ai naa sun mɛ nu la baimaa a woa i mai kuunyɛ mɛnu ai to anu sunŋɛ ɔ. Wati mande, anda i fɛɛe, anui yaa sɔa kee mɔ mɛɛ, mu fɛa mɔ mɛɛ mua nyɔɔ bɛn lɔndɔ. ŋ senje taiyɛ maa kɛ mɔ mɛɛ fɛɛna. komu anui tiya i kuunyɛ na, kɛmu kɛndɛ feŋɛ nu kɛ nunu pɛɛ bɛ. anu i na wa kɛ anu sunŋɛ la mɔ kɛndɛ tina, anui ti kɛ i kuunyɛ na kɛmu wati mande anda i fɛɛe. anui yaa sɔ kɛ mɔ mɛɛ, na mɔ mɛɛ fɛɛe lɔndɔ ŋ mai, anu bee koue yoo, kɛ anu jlly ɔ, anu kund ɔ kiiy ɔɔ anda a sɔ kɛ. wo fɛlaa woa bee kan, lɔndɔ anuiyɛi sɔa. hiŋi pɛɛ i taȧ yaa fɔ a timɔɔ nu ye. ŋ woa nbɛ i basa we kɛmu mu taa ya ya kɛndɛ feŋ mɛɛ nunu la anui lɔfey lɔn. Wati bihi i- i mai kuunyɛ mɛnu ai tp naa wa anu sunnɛɛ ɔ. tai man ɛɛɛ wati mande ya taae nu, anu yaa sɔa kɛ mɔ mɛɛ mu kɛima, anu fɛa ŋ ti mɔɔ anu fɛla tɔŋ mɔɛ anu taa ŋda lɔnfey lɔnna amu amu anu jɛɛya lɔɔ nda ŋ kii kan mɛa. kobihi waa komu, ŋa fɔ kɛndɛ feyɛ nu waegee a fɛa niiɛ nii mu kɛ mu yaa sɔ kɛ sanjaa ɔ mu maa fɔ, fiyaa niiɛoo mu bɛ niiɛ kɛ mu munu kɛ bihi nunu woa kof ɔna kɛniye anu anua sɔ mɔɛ sɔ wa kɛ.